<noise> Ah mci a manu agbu ɪshaku ii ma ri mbya aʒo kih bye a butswen bu pajukun tsadʒu waa bena ri na na do na ri tsa vyon ba dibe a wapan ci pajukun baa nai con pa u mai bi ki tswen wapan u ma ka ndoa ba afitse ku ri yi be tsope, be yiu jape u wa be yiu buju u ji i jyi ge ba ku nai mbya ko ke kata ko kani kata ci ajo byecu ko kani kata ci a nwuʒa kih bye a kyon wa kyen kyen bu wapan bena nnane, ne nari ta toh be nari tsabu tswen bu atson wa nana kih bye a butswen wa tsatsa a wapan ci ba aku ba bana na tswen bana tsaʒa ku butso be mbya dan pajukun ci byecu warito be du wa tsaʒaʒa wa yapyen kiyo numa agon gon, gon tswi tswi ra be ci ba basen gon be ciba aba kinda, kinda ba nai kon pajukun a kinda hora ma ya ndu ra be yaye ba pajukun gi go ndo be babe gen ce. Aboma can dora bah kwan cin gi bye dʒun, kui damyi gu kiyo kuma ʒance bu baco kih yoa ku mbya kende be tsaʒa a pajukun yo bema tsaka pa yo bee tsagu yo tsadʒu waa bena kwan cin ki bye bibia maci abua gbangban hwehwe kagben kuì nde buari ndafam ya kih yuu weu ngya kih kyon ma hum ba ponpon be ma ya bye ra be ya nde ji mayu a wasen tswen kih bye. A baco tswitswi hora be kwam vo be ho cinbe kwam bye dʒun be mbya tsadʒu waa be mbyaa abu baa ga ayo dʒun ado ma koi kuh gon dʒun ma koi ndo dʒun ma dʒwa ndo dʒun be mbya ma ndafan di be nde fi ya kih bye baco a baco ri ba pajukun ba tsa yii ba fan cin ba nai mbya ʒo be mbyaʒo gi yo ma ci bua be da den ka be daden ba dii be ma ci bua be ka ndeya kih pyen baco baa cio kai mbya ʒo gi yo be ba baa ri tsaʒaʒa cio kih bye a hen bu do a daada apa ri tsaka wa ri dado bu afyon ko awoh. Beri nga gi ndo ma tsaaba be ri nde pwaʒu ya ndo baco bema ya ndou balo ra beri du apa wa tso hen. Ko kuma kui tayi be abyea be ya beya tso hen giyo apa wa tso hen ra ko ma ci ti kih gon waji ko ma kih twen ci atswen apa wa tedi ba be ku ri tayi be co waa be ya be ya pan hen jiji be daa ado aga ko ma ci adou a agbejiji ko abua momo ko afyon wa fyafyan a wapan ci ba a hen a bu jebu a ko hin ba a den hin waa be kan gu pajukun ri wa a banci baa be mba be ko wuwa ma tum fin kata bena tsagu butso nayi gu hen ko uwa ma nyefin re ku mai mbakaa nwu ba, ba aba wuwa ɓa abe ayoku ayoki hora be bi weʒo giyo ma ci waa anwu waji be ma mbagu ba a do kata a hen wa tsotso buwa ciyo tsadʒu a jebu cukucuku waa ba wuwa naikan u ma ya ndou baco a baco ri tayi be apa wari yi hen a ga ko a wuwa wa ci aʒo wa ri tsaʒa ku tayi be hen beya nya jeɓu waji beri kan be yi nwua be wogu di giyo numa ra kuri du warito ma’an wana dadoh ambah.

Be hobe co be ho ane ba pitrinya be hwan be kashingiri ba atso ba wani kata ba abo ba ato wa hunva be ho be gambe be ya hwan be ma ya hwan a ba wunu na gi fin da na nna da na ya be na gba akon na ba be bena tsa butsoa na yaa cul a tatoh be na gi hwan na ngha be nya abu wa tsa ashila bu ba nu kih fin hwan ayoa be ya nne ra kapyen be nna ne a be jinni ra a tatoh hira kasen bi ra be kasen bi ba hù hunra be nwo wii kih byeari ba shinta ki jiji ba nu hora ma tsambya butso be bi tsa shita kali be seh cen nyunu a cen byen anyuu u be ya nne hun be nde cen’i ya bau be ma yaa be tsabutso, tsabutso ma ben ya yo badati be geken butso aji be bi nde acen tswanjinu ko kani kata ri wa cen aji ku du agben dū kuma du gben dia ku ri yapyen ba butso abutso waa be tsa tsa na avoa anyunu yai ko be bwan ane nyunu a ri hun ra a tatoh bua ba bua ku nde bi be ma tsa mbyau be tsa fin hwan gi byea be do gbuu na tso uyon kasen bi ndo abu waa wapan na tsa aju kata. Beri kyendʒun kasen ya ri gaa adaa be kyendʒun kasen ya be mbyasan ada aji be gbe byen, be tsa abu baa fyen be tsa gi daari jiji ada ku sansan. Ki nyaken waga beka na tsa bu bii a bi ri tsaka koan bye dʒun be ya na a dau ajo koh nwuʒa kih bye ciyo waga bema vinu butso gi re a be kari kwandʒun ka ya da padʒun tsadʒu waa betsa da a nne ku ra be ka tsa da pajukun ka ban diibe kapyen a son ku vinni ra be na mbyaa adau diibe kata be jinni ra toh ayo waa be ma tsa mbyan kata ta ra a buju ri sansan ji bye ju, toh waga ci ane bu bii hun waa bena na teʒun teʒun gi nyaken bu waaga be ciba a nebu be naw ʒa ma gi bye ane wa nana wa ji jiyia be mbya aʒhenchi ba nne ba hwe khen’a be da ada yi be suku suku be ma da yin sukusuwa be ko gayinu be ma gayinia be ma da vo gi bye kon ni jnwo butso, abutsoa ri tsauna be mbya abyea niyaa te yo toh numa tsa apa wa kpyen awaan buwa ra ku ci ahe huun cipa wateyo. Kana teri baa ku ci kmdaa hun tsadʒu wapan natsa waa bena tsama ra nayi abu na sansan, nayi ashushi dube na do do bena fo vya abutso waji numa ra akyen be ma ba butso pajukun ri pwadʒu bi ko kani kata ri ngaa jaji ku du gbendi asa dia ku mebi waa ku ji cin numa ra abua wapan kana tsa hun waa be mbya dan a bi bi ku ya pyen wakara nayi be bena fo vya baa watiti ba, aʒhen wapan ma do na ben a jabe di ba bena gbebe di ba bena tsa butso baa watili ba aba wuwa ra kyakyi ri seh cen ri ba be ya da, bena tsabutso ba uwe na ko jape naji be nai tso vyon nai bena bwabua ba uwa nai tso uyon na gbejo toh wakara yi a shishiu duu ba wunu nai dodo jiji be tsabutso ya pyen, a butsoa a wapan na tsa hun kenan toh a butso nau atswitswi abu di ba bu tswen waa a wapan nai tsa. M dan i wagara i jijia be yinu dam a wapan na tsa ki nyaken be ma ben bujua ra bena ben’u rikya be tswam, be ko wa ya ndou ku be ya be nde ya ka abu tswen hun, numa na be ko waa be nde ya ri so be geh ayoa ma mɓa bu tia be kai ko yo ya tii. Ji buju toh ambo ri baani gi fin tswen dalia beka ri ko so be koh abu atswi nde so kankan kih bye ageh ko kih bye tswa fijia a venpyu bu acenà ban a seha ra mana ka na we yo agen ri jia a za ko zakpa waa be nde so ki bye atswa waji ba numara fi ci byea rika fo aju dʒun waa cu kari koh be nde gu ka ri taa u mbya a byeciu wapan be ciu kih byen adi mbya wa ci kpokpo numa waa abudʒun ri ben’a be wa kyaho be ʒo ba, koj ke ma bi kata be ciba di mbya waa be tsabu ambo ma bii be ya geh be ya ri nde buju bi a a waʒu don ma bii be pan’u ba vo wogi jinni ma doì bī be tegu ba be abyecu wapan hun numara apa mai kabi kuh tswen wapan waa bena babe dan pajukun koh jukun be ci pajukun bana con pajukun u ma bi tswen aga u ri mbya bu tswi tswi u ri fyen bu tswitswi u ri a wayaya pyen kapyen u kasen ya byea u dʒuu o bi be na hwenji ba ba, bena nna aʒakpa, be na nna aʒajikwen, aʒajinu, nema nna a ngyibyen waa be baura shinkapa, bena nna asi bena a pondʒwen, be na nna asi a gi kudʒwa. Bene nna atoh bena nna abu tswitswi numa wapan nai tsabu koma age kata kuna tsagu ba dia ku nai nne mma, kui, kui shon amma ki bye jen kui kau ki bye agoh kui shangu ki bye jen kui shon gu ku ci ba amma bua wapan nayi ta tsuu kata kih bye nyo, kui ta tsuu kih bye a aa aten khi ta tsuu kih bye ateu ba abu baati atswi tswi numa awapan cia apa wa koshe ba wapan cia apa waa beri du gu kunai jadi ba wapan ciba adi mbya koh ma ayo wani inai ba nde kata na danra u ma ci gani kata fye u ya kih tswen wapan u ya u ya ci byeu ba wapan, u ya u ua ci byecu ba wapan u fyen byecu wajinderi i jiji ge ba pajukun rikya numa be ci byecu ba wapan, be ci byecu ba wapan be mbya wasan san be mbya a a wa yapyan jiji ge ba u ma ci ba wapan u n fyenbu rikya kuri fyen waa u pantse, tsetse bu a nwu wa wunu u pantsetse bu apa wa byenbyen jeji a ge ba a nwu wa wunu n kake ʒah, a wapan kandah dan adudu nnu kun ri po nyunu u yi uma ci ba wapan be fyerui be mbyandi waa u ri ci bebe u ri be ayunu ma bia. U ri po fain a wapan ka ndah dan a nwu ndo ri una nne ku ri bwaan n byo ba waa tandam a nwu do kuma tsa abuwa sansan tsabu wa ndafan jinni kuyi a bye ndo ri dua tutu ba bye ri sansan kuri san bye ndo kui san ba jo num a ra wagara ci a wa titi numa waa m con m go vo kiyo jiyia be yi wapan u ma fo ji waa m daan ri ta yiu tsa dʒu waa a wapan ci u ma ka bye wapan u ri ʒen’u ʒen ba u ma ka bye wapan u ri jandi ba u ma ka bye wapan u ri u ba mkyin wa mbumbu. Uri tswashi, u ri tsabu wa kyhoʒo, u ri ya pyen numa ra ina ba ko kani kata u ma ci a mbakpa re u ma ci, u ma ci ɪpu, u ma ci ayoba, u ma a gara ko kani kata u be tswen wapan u ma mbya wapan ini kata u ba wapan u bagu ni ʒen vyon ni ya pyen. Ka ʒen’u ʒen ba ku ci pa na pofan di, ku ci pa na yi vyon kuna yi buju, kuna vyonvyon kuī ta yiu nyaco waa u ri tsa y tsaʒa diu nyaco waa u ri tsa u tsaʒa diu numa a wapan be ci ba a a asa wa sansan be ci ba mopyen wa sansan ko ke kata wapan ma tsa ku na ya pyen abujua wapan ma ko yiu kih vo titi numa ri gbanyo u ma nde tata rì gbanyo u ma ya nene to mo pe be ndu dʒwa son donra be yi a nwu awuwa be yigu angyi a aʒa dʒundʒun be g yi gi abyu.